<hesitation> Amty any manko sy de misy anzany e <hesitation> sena zaka piva- sisy hoe sena grande surface za zany gn'aty fa matetiky sena de sena itambaragne retraretry avao fa e ny matetiky e karazagne sakafo vidin'olo zany ame akapobeny da matetiky roy izany amy akapobeny vary da laoky.